Se penso a-o cô giano a primma cösa ch'a me vëgne in cheu o l'é o sô. Saià perché quande s'é foenti o se colora de giano inti disegni e dapeu a segonda cösa ch'a me vëgne in mente en e bananne. O giano o l'é un colore ch'o me piaxe tantiscimo perché o l'é o mæ cô preferio ma ascì perché mi penso ch'o segge rilassante. Unna stançia dipinta de giano a l'é rilassante